Zato, sivy amby sivifôlo, valo amby sivifôlo, fito amby sivifôlo, enina amby sivifôlo, dimy amby sivifôlo, eftra amby sivifôlo, telo amby sivifôlo, ro amby sivifôlo, raika amby sivifôlo, sivifôlo <noise> vv-sivy amby valopôlo, valo amby valopôlo, fito amby valopôlo, enina amby valopolo <noise> dimy amby valopôlo.